Toh, lokaci mi gamni gokleh tiram, gokleh tiram nunghe babirim bunna bami ya yuni bami ya gha mollong ya gha mollong har minam, minam ni baman minam ni buah bumi nmanni mollong ah gokleh tiram yakleh million, toh tarum bagan million tarum, wooh lam ah bun bun bun bun bun bah ma kyena yola bah ma kyena beh ah ywa kap ah gokleh tiram su manamsu mollong. Yanʒu bami su yah tareh, woh ma ni emma. Ba misa bami biraba woh naira dubu bari, tarum, yiming, tungnung ki gyabam ni leh tiram lah gokleh tiram lili mani gbonsi bayan gbongsi kuma kyembi yakem lili ni lewa, <hesitation> bayan lewa yakam yi yuh manneh mollong manneh mollong mamah mollong su nabiya ma nana toh mini kam ni goklah lah bene tiram reh? Kyembam ya pak goklah kuma, ba gimi ɓalhi kamba nabi ma ah ah munma mini fa mabafe munma mini mabafa amma kuma ni poreh yamba yaghe yi munmari boban tare wph yi ai aya ne ma mun mini na ba dnmjah ba pak man kinan ah ah ah kin nama gimi bahoh tolli teghewuro dob huroh ba gimi suya ɓalli saide kusu nama toh, gimmini ni poreh yamba, ko man yasum su pakbi yamba gimi suya pakni yoh nicholos wa meti kigho woh tebe gɓalkun mudo, ba medo kigho ko man ya pakna daidai ba mina tebe dobjoh. Ɓa wuna yet mudo regeh yoh kisi kene ywa gokleh gokleh <hesitation> gokleh <hesitation> manga ki nabi manga na mumini fia ni ɓaghibi nibaghibi anfane nghibi mini kuma ngibi birah ah wursum bah migi ah bene tirsum kyada tol munma mudoba ki barewuri kina toh tunda yanʒu eh bareh wuri eh yibe ngibi bun nama eh yibe nvwa eh yībe mini ni man kina toh mudo ni sakana wun wo yi, bi tebe mollong ywa benam yiri wawu wup mollong kin nghabo ba amma bini tebe gimi mogho daban yīri wawuna wup gi kin nghabo amma tebe gimia yuni tebe sankun ko gimi mogho yerba boro gima keni keneh kin nabi nana yeh komanoh ba ballh na nah wunina ah yerba bipneba kini yen ya kuro ki gyabo? Yen ya kuro ki gyabo? Na noh numedo yen kuro ki gyabo? Wupjo mollong yoh ka kuro yoh ma koyen ya woh teghewuru ba nana teghewuro dob guro, teghwuru ba nama teghewuro dob guro, teghewuro dob guro bi teghewuro dob guro ba ni yen ya gyabo? Bon nami <hesitation> yaya adamu nana yaya adamu allah na tuba eh weh geh bon nabi na manang maba manang maba maba maba maba bon ya nyingla monoh ko mami na nana ah ah mudo ni teb ma ya yuni mono ba nabi mamo eh baghe lefi ko kuma na- nabi kumuro ah pagho lefi bi mamo bi mano na ma yi peghe lyi gimni yora saki paghe ba malleh. Nasu ngyimla mono, bon ballam kun ni m ya nomidomi nama nama ni minam mira mollong ah mureh mami reh? To eh yer belleh tep mudo ba nana tunda ah yer belleh teb mudoba bi mono logho da saki ywa bene baba ba, ywa bene baba na yiwa loksi baleh baba don ba loksoh baleh baba, baba ya nana bo ma toh, yoh ah bīraba woh kisha ba to, anfane ki nabo ma ah biraba woh kighaba maba maba, bi nebo ma maba maba gimi na ma bibe bibe bi nemi ma bibe bibe maba maba bin kya nabi ba mogho nana aiya lam gima ma ya paghe min fa misa na mogho nana mabafa-mabada bi nebo ma ah maba maleng? Na nabi na toh, aya pak gip dini kam ni baloh tolloh ka ya paghe? Kyembam sonkara ni banimini, loksiyi ni bari mini na yeh? Ya yira logho ka wokwuri nkok bareh? Kuma ah? Yiri nonna ka ya na ma yiri wukwuri gillibareh? Kina ah ah. Minam ko yoh yen ni sereng? Kuma yini seren yah ko man? Kina ah ah da saki balbele kun mudo ba ah shekloh gimi yamba paknibam? Sheklam gimi yamba muro ka dob no miɗini kin ngyinla wuri ni buhghe ni bari mini ngyinla wuri kin buk buk buk buk bolminam deker kunda tare <hesitation> ka bol minam kina toh, duk gimi ya fanini mini su nigha eh bugi yamba amma libi su nabi bida saki pak belleh bibada ba. Kyimbam mogho yakam kuma ah lah ngyellah bi balleh ban kun nan na ma eh eh yer belleh gimi do ba. Yer belleh gimidba yuh tebe kurni zeneh billah billah billah ngun mangoro kuma ai sede ki bol mollongri kade yi kanana ah ah munmudo ya tabi bol kade yoh ba, bilyo kade yoh ba, bisum mursum bunna. Ko yen bisa bol bini naira lum lum kusu bol naira lum lum, bini naira tungnung tungnung ki koyen bol naira tungnung tungnung bīni naira bari bari ki koyen bol naira bari bari gimi ya yuni monoh mih takkala ni gimu yerba ni gemu ya nabi kyembam nan yerba yah nabi mu tarum ni ma kin nabi yayam na toh, yaya bow mini mumuni ya pak gimnifa, eh ya woh takrin kai ya wo yuma muruk bi yawo yumma muruk. Gara kusu buki bosum nigha sum bugi nomini yira lina dwa ko gimi ya pare mudo ko yayamri nama subuki subuki kusu tela wuri nì debte su debtiyi su dentiyi yi yinu mufunan su kpakiyi ni kpakka mah sun yuni mufunana makyabi kini su kpakiyi ni kpakka mah kisu mini gyabi kini gimi tiram yu ma teb man suya buki? Kina ah suya buki ba maleng ko man ba ballsa nama niyi koman namaniyi nīyi pakman serengre ni pak sereng ni yayamreh? Mini ni gimi ya kenkenneh yer reni ah rayuwamba kunu gimi ya nabi kyembam na toh, daga lelah bogi hadi minang woh yoh ya nawniyi ni nauna misa bami mogho yeri gballah yoh ma tebe gaba daya kin din saki gab yoh ba kini gimin telli.